Atete vavanu to tena poh vama topo pean komana an nan vama topo voa non a tsion muan. Susuvu pama bon vakav, asah nismuan pama bon vakavu. Kah sop pama bon vakavu kah pupui a mar sosopo pean. Vapota ah mar sosopo pean potana. Kah vapotana. <hesitation> ma ar nan, ar ka pupui en tavuts. Kah potana tsino saka mar buar kokito tena oh kuru pa mar buar vere kah tete va upas to tena en kuremuan. Kita tih tse tsoe resres a woan nom ah tsion muan-maksi ta saha tsoe nan sosopo nom ah tsion muan. Kat te toto nom poh tariano oso vii. Taria no os vii, toh tena pe hara vakavu. Pa sahan temagavanom kah te toto nom. Kah teva raer po oso vi, pean saha kita magava nom. Pasahan kita temagava nom, ka gonoem pama mos voro pe sata. mos poh torara mos vavanu. Pah vamtopo vasata a inu. Pupui ah ma ar anan pama bon vakavu nau kah vabatanama. Kah noma kah pupui ah kuremuan. Varon an pa, bai ana kuk, panan kita pupui ah kuremuan. Ma bon vakav. Sahan pupui nom a kuremuan ean saha goneim pa mos vasata. Saha ember pean kan matem. Kah kita po tareano osvi.